Po edhe ktu mvaret prej ditës ose prej momentit se çka ki qef me hongër qat moment. Për shembull nëse ke hongër ni mëngjez t'bollshëm, athere ni sallatë kish mjaftu. Po edhe nëse mengjezi ka qenë i vogël ose nuk t'ka ngi sa duhet, athere ni sandviq kish me qenë ni zgjedhje ma e preferume.